Queity zluá dia gu nix nú, val queity giniab un perdón lo ra buny ni bienynú cos mal gulá ni bnínu dix mal, hasta giniabnú thë disculp, bal, guné nú dix zack lá rani, gniab un thë perdón te txi-te txi ru gýw nix nu’ después te txi ru gackbé nu’ xi cos mal gý biennu queity rú gun di ní mal lany gëquynu, ni téga rú xi gack nú.